ارے میاں، تھائی لینڈ کا کُوئزین ایک دم زبردست اور مست فلیورفُل کا سین ہے، دیکھو یہاں کا کھانا موستلی اسپائسی، سور، سویٹ اور سالٹی کا پرفیکٹ کومبو ہے ایک دم ٹیسٹ کا رولر کوسٹر سب سے فیمس ڈِش ہے پیڈ تھائی نوڈلز اور ٹامرِنڈ سوس کا ایک دم زبردست مکس، اور گرین کری سوس تو ٹَم یَم سوپ کا فُل آرومیٹک فلیور اب اسٹریٹ فوڈ کا سین بھی ایک دم ویبرنٹ ہے مینگو اسٹِکی رائس، اسٹِکس، اسکیورز، اسپرنگ رولز ایک دم کلرفُل اور ٹیسٹی جیسے ہر بائٹ میں فلیور کا بُوم پھوٹ رہا سی فوڈ میں ہیوی یوز ہوتا کیونکہ تھائی لینڈ کا کوسٹل ایریا سٹرونگ ہے، اسی لیے یہاں پہ فِش، پرانز، کرابز اور فُل فریشنیس فیل ہوتی اپن کو مچھی کھارن تو ڈیزرٹ بھی ایک دم انٹرسٹنگ ہے دیکھو، کوکونٹ، مِلک سویٹ اور ٹروپیکل فروٹ کا مست کمبینیشن ہے مطلب ایزی ورڈز میں بولے تو، تھائی لینڈ کا کُوئزین اسپائسی، سویٹ، سور اور آرومیٹک کا فُل مست کومبو نوڈل، کری، سی فوڈ، ڈیزرٹ کا مکس ایک دم فُوڈ لَوَر کو مست پسند آ جاتا